Ɗun kaa ana yaafi sanne sanne. A wulnan ndiyan tan, mgaɗaa hen mocconde ndee. Yiite ngee hinnoo ana fata ana fata ana fata. Nde fatoyi fatoyi fuu, faa hono hiɓɓi minitiŋaaji capantati e ko fawi fuu aɗe waawi ittude.